د سوزیدلي دیګ باندې خصوصاً هغه مواد چه نښتي وي یا هغه خواړه نښتي وي، سوځیدلي وي. زما په نظر د پنځه لسو دقیقو لپاره په اوبو او صابون کې پریښودل سي. که چیرې اړتیا وي په نرمه کاشوغه باندې پاک شي، په نرمی سره د لرګي په کاشوغه سره البته. او یا هم د سوډا نه استفاده وکي، <hesitation> پیدا کیدای سي په اسانی باندې پاک سي.